Utu ẹnẹnẹb ne osom udoro une osom gwo ungo akakẹ utu, ma gs Inuk ugom ye anugo ma asọm ayọba ọrọk ekpẹm ma ga edu du nwẹ ge edo doro ẹrẹ wa ulam or wam asi agɨni amumg mo. wamgẹ ẹgọnọ utu-e- e̱ne̱ne̱b aye̱ne̱ ọsọm ma ọsọm ato ọrọk ma ga ọgḅọ agbɨni akat ọrọk nule ayẹnẹ ma gwang̱. ọsọm ara anu omu gẹ ẹbẹbẹnẹ ma. agbɨn akat kat emo ntak emo ula baboo ẹnọnọ ye agọmọ ekpa abi bang nulẹ afafa bi emo akat ọrök nulẹ ga ọrọk ẹjujuk gẹ edoro ne̱ ọsọm ye̱ ayo̱ e̱me̱ ẹnẹb numg ye asom. Nung yẹ asom ma ẹsẹ anwẹ ọbazi ununyiam. ula nẹ nam nugo utu yian nugo utu am n-nẹ ọrọk ẹkpi ọsọm mm-nimọg mu mu umọng ma esẹ gamg ule obanzi abọni umong yiam nugo utu am ne mfe ọrọk ga dong ọsọm or njuk gwang̣-e-ọsọm or mtẹ ǫbọk ga ọsẹ sẹ ọvęn ẹbib ma ọsọm ula nwe̱ ẹgọnọ utu ẹnẹb ye nunuy nugo and ma akung nto ye nugo nang dudu-u-nwa uso.